जूस एभी खड़ा होन टेटकी अवजो अली हमें कोईकी बेथिये होल। तो हमें अगियि चलदा पता कि हमें दोर होला पानी ता शाध होला। तो हमोक दुरी चालदा पोटा की एट पांडा झरना होन। जे हमें तैयके होले नू बेथिये झरने से डर होले तो हमुक होंदा ना पोता कि तैयके झरना होन।